Nyonwe bwakwija akampikira, akamgambira, nyonwe nemugamba ebintu ebyo, kehyaho. Oyina kulya ha greens, oyina kulyaaho ha'bihimba, nesukari okakendezaho. Bworaba osikire enyama, ochumbe boilo orba otekemu akatunguru naki, no runyanya, nyonwe nigo amagezi genkuba nemuha.